أسوأ إحساس هو ميحضرش شواحد عزيز عليا و قريب ليا لعرس ديالي، حيت نبغي نتقاسم معاه هاد الشخص الأجواء ديال الفرحة ، و الأجواء <hesitation> الزوينة لكتكون فهاد الحفل هدا، و أنا كعجبني نكون معا ناس لقراب ليا، ونكون معاهم ونحتفل معاهم وندوز معاهم وقت مزيان